Peregrine falcon wngkha jotoni slai khatungnai mal mata twio himphuru 389 km/h ba 242 mph jora sokphaio. Ha sakao cheetah khachikmani romwi tongo 112 km/h jora 70 mph <hesitation> jora khárwi mano. Twio sailfish wngkha jotoni slai rangchak 68 mph ni rangchak bai thwngwi tongo. Kwplaisa mwtairokni bisingo yaphangni yak thamni sloth 0.24 km/h 0.15 mph <hesitation> khe simi se himnai aboni karon wngkha bini thwngmungni thwngmung. Garden ni snail tei kaisa slow slow khe himnai manwi 0.03 mph <hesitation> ni speed bai simi se himnai.